Ababonemoreneyakpo funegbere yor netso osome rekhono ya naremikhoghena o- or- oresero ni ivia nitse oresonote ranivianite oresionesomeh ra nivia nitseh ha ha ha dami rou oya emo niro na niro na koko yo roremete oyakharere roi emobe roremete rore emonote nora kirafani na okhira nivia nitse.